eru meðal þess sem ber fyrir augu hér á

í glænýju sýningarrými á grandanum þetta er gamalt netaverkstæði sem er bara í sömu byggingu og skólinn

væri að selja það og ákvað að biðja hann bara um að fá að nota þetta rými sem sýningarrými áður en að nýr eigandi tekur við þannig að við komum bara inn hérna í byrjun janúar og erum búin að vera að gera þetta fínt við erum mjög ánægð með rýmið og fáum líka svolítið lausann tauminn með það verkið mitt heitir rætur og fjallar um Flúðir í Hrunamannahreppi og ég er svona að skoða hvernig við tengjumst staðnum sem við erum alin upp á og ég er að skoða nærumhverfið mitt og fjölskylduna mína og á myndunum sem eru hér er sem sagt kvenleggurinn í fjölskyldunni minni þannig að við erum fjórar kynslóðir kvenna sem hafa alist upp á sama stað

í rauninni höfum við allar stigið okkar fyrstu skref í sama landslagi þegar þú lítur hratt yfir hvernig hefur námið reynst námið er frábært og gefið mér kost á að

svolítið hvað það er sem ég vil segja með ljósmyndunum

verkið heitir sem sagt og ég fjalla um filtera og þá tilhneigingu sem við höfum til að filtera okkur

klæðum okkur og það er rosa áberandi núna í samfélaginu sérstaklega á samfélagsmiðlum hvað það er auðvelt að filtera sig ég fer svolítið út fyrir kannski þann ramma sem heitir

ljósmyndun en mér finnst mjög mikilvægt þegar ég fæ fólk á sýningu að geta hleypt þeim svolítið inn í verkið ég vil hafa þetta svolítið

ég vil að fólk komi og prófi og skemmti sér og þetta er

svona smá uppgötvun um leið ég er með

þar sem ég mynda karlmenn og ég er að svona velta fyrir mér kynhneigð karla og því rófi sem hún getur verið á og þeir fengu alveg sjálfir að ráða rammanum þannig að þeir völdu sjálfir hversu mikið af sér þeir væru tilbúnir að í Hamraborg í Kópavogi kennir ýmissa grasa

opnaði seint á síðasta ári og leggur áherslu á yngri listamenn og alþjóðlegt samstarf okkur hefur alltaf langað til að prófa að færa

út fyrir þennan hundrað og einum ramma og færa í raunina listina til áhorfenda

þurfa ekki að sækja listina heldur geta bara rölt í

þegar þau eru að kaupa í matinn á sunnudegi og það sem er svo skemmtilegt við að vera í Hamraborginni er að ólíkt mörgum

öðrum svæðum sem að maður myndi kannski fara út í þar sem væri ódýrt að leigja eða álíka þá er hérna matvörubúð sjoppa hárgreiðslustofur tannlæknar og fleira en svo er þetta líka rosalega góður

við brúna er Gerðarsafn bókasafn og það er fullt að sækja hingað menningarlega séð og við stefnum að því að hafa alla vega einn þriðja alþjóðlegan og reyna að draga inn eitthvað sem hefur ekki sést áður nýjasta sýning nefnist hreyfing þar sem listamennirnir Jónsdóttir Elísabet Birta Sveinsdóttir Árni Jónsson og Thoroddsen sýna

allir að vinna með hreyfingu

á einhvern hátt eru annað hvort sjálfir eða vinna bara markvisst með hreyfingu og það kom upp sú hugmynd að tengja þetta við

að detta eða velta eða eitthvað þá getum við líka svitnað með honum er þessi sýning sett upp gagngert til að veita fólki innblástur

líkamsræktar í janúar

gagngert þetta kom óvart til að við vorum að vinna með hreyfingu

við vorum með opið kall til listamanna um hverjir vildu taka þátt í þessari óvart varð

að þema og svo þegar við hittumst öll þá kom þessi hugmynd upp að við myndum